<hesitation> Ho agnahy manokany ndraiky zany arakaraky e situation, raha meka anao da sara avao minday gn'antena ka, f'izy zasha e mahasara gne fitanteram-bahoaka anie zany amin'ny maha hoe fitanteram-bahoaky anazy za zany da marobe gn'olo mifanerasera amignao, misy signitry avao zany raha ilainao amin'io ao, mety misy resaka moa da hitanao hoa ah! zavatry vaovao aminah koa zany da mba mahazo vaovao anao f'raha anao minday gn'anao magnokana anie defa anao raika avao mitegno an'azy amign'ao fa sisy raha ho renao ao.